Tëggeekaay yi am nañu ñetti façons, am nañ sabar <noise> so ba soo amee xew walla ngeen organize simba ngeen indi sabar ngeen tëgga, nga def tung tung tung ngeen tëgg sabar. <noise> Am na benn tama la danga ko boq sa poqotaan bi nii <noise> boobu danga ko di mun a use nga tëgga ko comme sabar la, am na bi nga xamante ne tam <hesitation> kii la naka tabala, waaw boobu tabala la boobu daanaka ñi ko dee use mooy daanaka <noise> comme ñu bari dañ ko dee use su ñoo dahira walla su ñoo zikar, comme am na yenn xew bugguloo indi sabar waaye mun nga indi tabala ngeen tëgg ko ak loxo <noise> tabala nag li si gën a bari loxo lañ koy tëggee walla am na spécial banta bu ñu ko dee tëggee tabala <noise> waa bokkut ak sabar, waaye benn benn benn fasoŋ la rek. Dangay am tabala nga am sabar, nga am ndënda, yooyu yëpp mun na ne daf lay joxe sound boo si tëgg rek <noise> dinga dégga <noise> sound. Walla mun ngaa jël pot, nga jël mbuus nga round ko mu takk ko, soo ko tëggee dinga am sound, bu xale yi wë- wë- dañ koy def, ñun time yu xale ya def nañ ko ñun. <noise>